Preferisu andé marcé perché curi ëntà avei la forsa, a m'ven ël fià cürt, dopu ën poch m'fermu e bugiu pa pi e alura bütu d'scarpe legere, m'ëncamin-u, vadu fe 'na marcia ver la culin-a, vadu ën gir, vadu për bulé e pöi cuandi sun strach m'fermu e pöi ricuminciu a marcé sensa prublemi